Oyoq kiyimini tashkil etuvchi asosiy qismlariga ustki qismi taglik poshna va bog'ichlar yoki tutqichlar kiradi. Ustki qismi oyoqni o'rab turadi va uni himoya qiladi, odatda charm, mato yoki boshqa materiallardan tayyorlanadi.